أنا نفضّل نسمع الموسيقى الكلاسيكية لاخطش نـ نحسها موسيقى أفضل من اليوم. <hesitation> الموسيقى لي كاينة اليوم ما عدا بعض الـ <hesitation> الـ الأغاني و بعض الفنانين تركّز على الـ النجاح التجاري كتر من أنها تـ <hesitation> تركز على الموسيقى في حد ذاتها.